Okoi mo ikpoki uphogh mi onyani di ohmar sien okana ku mi abile abai sien okana ku mi ra beph ghan ozo kin kamoogh iyaar ahle aani mi aal ihiom ku ohlom ku ohlom mo aami ma mugh so iban anmuny ku ibam anmimy pho ohlom mo aam ma uwice inu amugh ku ivi yoor rodighi ghan ku ko ommia iyaar oble aam yoor rooghan bo ozo pho ku ko omiin iyaar ohle yoor pho ku ko omiin iyaar ohle yoor rosi ghan esi pho ku ozo ku iyaar pho mi asighe bo raa konom ghan bo ibam anmuny pho yoor ro si ghan esi pho ku after mo si ohman ku ologh nian ku ophoroboor ku ozuph ataka ku etol uwanyu ku okibokoor ku ebile okorr ataka pho ku pa pho ataka pho ologhodiom ukuru ologhodrom m ibiakpa so ku eteeny mem di ibiakpa pho emite oku ibiakpa pho obool otolom dol eteeny mem di ukuru pho amise ipho ku araar di ke epoor enite pa pho ozo pho obile oku ukuru pho obile oki obool osighe otolom dol Ku etol ulidudi ku araka atol siphe pho aman la ku obile ken oki okoor ku ro ghoor ku oybi owa mim di araka pho aru aman la ku esighe r'eki r'sigh ipe ku idi rodighi ghan iko ozo pho di nu aleghari izo iizo pho.